annin woo sagalee lamatuu nyaad anan yedden, maishaa tintii mzimaa anennif hiyoo midaan nyadaa. sababuun maniif nyadee enaan midaan garaan ulfeteenii aneen, nguvuu naamit kaaneni. harakaa naf kasaa si hinbaduunu.aksunif inama urenean anen challa dugaa inamaa diid kana akan midaan nyaan irr nguvuu kabaa, barakka kabaa duub saggalen tuun sagalee muhimuua suunif akaan nyateen.